أول شي نحط البيضة في ماء بارد في جدره هيكي، وبعدين نحط على النار ونخلي يغلي لما يبدأ يغلي <hesitation> جلل النار وخلى يغلي لمدة من عشرة ل خمسة عشر أو عشرين دقيقة وشيله بعدين خليها تبرد شوي شوي ونزع ال - ونزع القشرة عنها مش تعرف تكلها.